וועס א מעסטער ווערט גענוצט פאר. א מעסטער ווערט גענוצט צו קענען מעסטן זאכן אדער ווי לאנג ס'איז, ווי ברייט ס'איז, ווי הויעך ס'איז. <noise> <hesitation> מ'קען עס נוצן פאר- אסאך מאל נוצט מען עס צו בויען אדער ווען מ'נייט עפעס צו קענען זעהן ווי לאנג מ'וויל שניידן, אדער נאך אזעלכע זאכן.